الكلاب لازم تمارس رياضة من تلاتين دقيقة لساعتين كل يوم و لما نسيب الكلاب في حتة واسعة يمشوا فيها و يلعبوا فيها ده هيحفزهم اكتر بس الكلاب مش هتعمل التمارين لوحدها فلازم صاحب الكلب ياخد الكلب و يمشيه معاه في الشارع من تلاتين دقيقة لساعتين كل يوم علشان ده يحفزه و يقدر يعمل التمارين اكتر